الزهرة الأجمل اللي شوفتها قبل كديه وكنا زراعينها في بيتنا واحنا ظغيرين كان اسميها زهرة صباح الخير، دي كانت لازم اتفتح كل يوم مع الشمس واخر انلهار الورد ابتاعها يدبل. كانت عبارة عن يعني وردة لونها فوشيا، واللون الفوشيا دا هو اللي مديها شكل وجمال حلو. انا عمري ما شوفت زي الوردة دي قبل كديه، فكانت كل يوم تعمل بذر، البذر دا كان الصبح ايفتحويبقى وردة لونها فوشيا وكان يبقى ورد كاتير خالص. وييجي اخر النهار يدبل وبموت ويينشف ويطلع مكانها تاني يوم بذر تاناي.